सरकार का हिसाप से कि साही रहेथ भाई कि तुम गई जंगली जानवर मच्ची बच्ची खाई लियो। साही रहेथ, सरकार तो कई नहीं बोलती पर, तुम मारी बात बुछो तो ये तो भाई गलत हज। विसी पराया जानवर को मारनू ना अपना स्वाद का वाटा आपको खाई लेनू असो तो साही नहीं हज। भाई तुम कहे कि तुम को इतनी साही चीद नहीं तो रहेथ भाई आलू रहेथ, टमाटर रहेथ, पनीर रहेथ यो खावने मस्ट रहेथ। क्योंकि जानवर ना का अपना को मारनू, ना उपको अच्छानू इतने जड़ा स्वाद का वाटा किसी की जीवन, किसी की मिर्त्यू असी बात साही नहीं रहे भाई असो तो कब भी नहीं करनू चाहिए जीवन में किसी दूसरा को मारने ना खाई। लेनू ना अपना स्वाद की पूर्टी करनू।